هوه انا بش بين الطاهي الشخصي ولا السواك يعني راني باش نخير اه اللي طيب لي احسن. انا نحب هاكا الماكلة وما نحبش نقعد فيها ولا انا اصلا تنطيب لروحي ما نجمش ناكل يعني حب لي يطيب لي مافيهش لياقة انا نحب نسوق نحب نتماكى بالسياقة والكهرباء يعني عادي